<noise> toh-toh Dinga ba nwari ma kanu chifo ma kanu dinna koso dinna ko’su ka sajo kaŋga araharay ka kala bori burchindi nima aga burnwo bagu ka burnwora ankan go burnwora haray kulu ka, dindu kayaŋ gwarai kango habu kulu hadawa ka kadaŋ nidaŋ furkun da lundayan kulu kan e gadaŋ, burfoyaŋ gaba daŋ gabu kayna dinnadaŋ a’tai dinna hina kala bori a gano a gano aga kanu amma dimman dimman wadinyaŋtai asi kanu. Madaŋ asai magi kala kala wankulu kaŋ dimo aga haduwa e madaŋ ara nima dan ara nimadaŋ chi’ri ama bori masita chi’ro ma fattu da fattumo shi a su nwa, komay a kani di chi’ri fattu a’ra shikainaŋ a’si nwa har komai a kani, di magi bagumo ara burfoyaŋ sibadan chi’ri bobo amma laka zarai chinday gadaŋ chi’ri bobo wadin kachi a amsa. Dimmaŋ dimmaŋ lakkal dimmaŋ chi’ri dinna chi’ri bobo daŋ a ra matano agataika kanu amma dindaŋ daiday chi’ro wankaŋ hankaŋ nibay dinna daŋ a’si fattu nimadaŋ. Burfo e ga nwaritai kala e mabaŋ e sadan ingay mayodinra kadday di ma ka ka dima zumaŋdi mo e ma sabaŋda chi’ro tai daiday, gwamma chiro masima da chi’ro ma fattu da fattu e nai a si nwa, baykulu kaŋna taba e si e si ma nwaro kani kadday e manai dagaŋganno burra natai komin zaiyaŋ kannitai burfoyaŋ si yarda, burfoyanmo kangabai hankaŋ kachi wadin e si e ga yarda amma burchindi si yarda inga kachi a amsa.